أفظل أكون يعني عالجة على الجزيرة بروحي، لإنه بيكون عندي وجت إني أفكر وأتأمل بدون أي توتر أو مشتتات من حولي <hesitation> مع دوك بتكون الأجواء مشحونة يعني وأكيد راح تنشب مشاكل، فالوحدة أحيانا تكون نعمة، يعني أركز في أفكاري وأطور من نفسي وأكتشف أشياء جديدة.